<hesitation> Inten ma' patal in- inwa'lik wa b'aylo', yan wa'aloo' yan inten kintuklik jeb'ix ti tulakal b'a'ax b'ix lu'umil yan b'aylo' yan ut'anoo' ma' patal inwa'lik inten ujajil b'aylo', men yan yaab' kajiloo' nukuch kajiloo' y jujuntuuloo' yan ätan maxa', inten ma' inwojel b'oon t'aniloo' yan ti kilu'umil ti yok'olka' men ma' inwojel <hesitation> yan yaab' t'anil miyaj jeb'ix ujeb'ix docientos ma' inwojel ma' patal inwa'lik wa b'aylo' a' puchij yan yaab' t'an men intech wa intech a' a' xokik unukult'an k'uj kuya'lik te'lo' tu'ux yan junp junp'eel xok kuya'lik ti kut t'änik ti u- ub'a'axak ti ba'-b'ab'el te'lo' yanäjij tulakal a' t'anoo' yan ti lu'umil.